दिजितल प्रत्योकिकी की चहै दिजितल। <hesitation> प्रत्योकीकी में दिजिकल उपकरण प्रणालिया और सम्सादन। सामिल होईच्छे जिगरा में डेटा बनाना संगरहित कैसे। करेकेच्छे प्रवंदेत खिला करेकेच्छे उसमें हैर मिलेच्छे जो है। वो दिजितल प्रत्योकीकी चहई की नहीं चहई हाँ वो बहुत। बड़ दिजितल प्रत्योकीकी चहई वो कृतिम बुद्धिमताथ है। वो करें नाम कहे जाएच्छे जिर इन जगरा में दिजितल। प्रत्योकीकी चहई और इन मनुष्य के लिए बहुत पुर्ण भी चहई।